Ба назар мерасад, ки шумо якдигарро хуб мефаҳмед. Ин хеле зебо аст, ки байни шумо чунин муносибати самимӣ ҳаст. Ман шодам, ки шумо лаҳзаҳои хушро якҷоя мегузаронед. Умедворам, ки дӯстии шумо боқӣ мемонад ва боз ҳам мустаҳкамтар мешавад.